A zero, moins un, moins deux, moins trois, moins quatre, moins cinq, moins six, moins sept, moins huite, moins neuf, moins dix, moins onze, moins douze, moins treize, moins quatorze, moins quinze